<hesitation> ये दिवासो आबे ने धाड़ो पाड़ जेती, मामु वारला गुल्ला गुल्ला गुंड़ा बनाओ जेन। ताया ने वड़ा बनाओ जेन, बाकिन गुल्ला गुंड़ा ती गुंड़ा खातूर लागे। देख मैं ये गुंड़ा ताया भी मारंत आभी को धरान्ज ती खातूर लागे तस लावने भाई। ने राबडी भी गुल्ली को से वारली लागे ने हांडे ने हो में ती खाय जाम भाई इतरों घीम नाकेणे, जोणग़े खातूर लागे। काई राबडी घुर देने ने सुककर नाकि देने ने घीम नाक देने ते घुड़ खातिर घुड़। गुड़ ली राबड़ी गुड़ ली सुप्पार लो लागे।